óvissa um meðferðarúrræði fyrir börn sem hingað til hafa farið á sjúkrahúsið Vog má ekki vara mikið lengur segir forstöðumaður Stuðla heilbrigðisráðherra segir að verið sé að leita lausna netvarnir eru veikasti hlekkur varnarmála á Íslandi samkvæmt úttekt Oxford háskóla sérfræðingur í netöryggi segir almenning ekki gera sér grein fyrir aukinni hættu á tölvuárásum

og tvær skotárásir hafa verið gerðar í bandarískum skólum frá áramótum faðir skiptinema frá Pakistan sem var myrtur í Texas í gær reyndi í örvæntingu að ná í hana eftir að fréttir bárust af árásinni tugir þúsunda voru viðstaddir brúðkaup

í dag víða um heim fylgdist fólk með beinni útsendingu frá brúðkaupinu einnig hér á landi svokallaðir koma á næstu vikum í stað

og grenndargáma víða í Reykjavík tunnurnar hverfa og gámarnir færast fjær íbúum sem gætu sjálfir gott kvöld víða er pottur brotinn í bráðaþjónustu fyrir unga fíkla að mati forstöðumanns Stuðla brýnt sé að finna varanlega lausn fyrir ungmenni sem nú eru á Vogi en sjúkrahúsið ætlar að hætta meðferð barna heilbrigðisráðherra hefur trú á að úrræði sé í sjónmáli s á á lýsti því yfir í síðasta mánuði að hætt yrði að taka við ungmennum yngri en átján ára á sjúkrahúsinu Vogi það var gert eftir að brotið var kynferðislega á unglingsstúlku sem var þar í meðferð gagnrýnt var í kjölfarið að börn og fullorðnir væru þar saman í meðferð á fundi sem s á á stóð fyrir í vikunni var

áhyggjum lýst af stöðunni en engin önnur lausn hefur fundist fyrir þessi ungmenni s á á tekur þó við

tímabundið forstöðumaður Stuðla segir þessa stöðu áhyggjuefni það sem er helsta áhyggjuefnið í þessu og

það sem þarf að leysa er bráðaþjónusta við börn sem eru með alvarlega fíknivanda þar er pottur brotinn og ef þetta dettur út þarf að finna aðra lausn heilbrigðisráðherra segir að fundað verði í næstu eða þarnæstu viku með s á eins og kom fram í þeirra þeirra tilkynningu þá er það auðvitað viðfangsefni heilbrigðiskerfisins að setjast yfir þá stöðu sem upp er komin og finna á því lausnir eru einhver úrræði í sjónmáli ég hef trú á því ég hef trú á

við finnum lausnir á þessu Svandís lofar þó engu um hvenær það verði mestu máli skipti að lausnin sé góð s á á hafi tekið á málinu af ábyrgð en kjarni málsins er sá að ólögráða einstaklingar sem glíma við fíkn eiga rétt á að þjónustu við hæfi í öflugu heilbrigðiskerfi funi segir hins vegar að lausnin verði að fela í sér aðkomu bæði barnaverndaryfirvalda og heilbrigðiskerfisins aðkallandi að ganga frá þessu því það þarf að

fyrir hvernig

framtíðinni við getum ekki

í óvissu í lengri lengri tíma með þetta

í gær var tuttugasta og önnur slík árás sem gerð er í bandarískum skóla það sem af er árinu tíu létust þar á meðal sautján ára gömul stúlka frá Pakistan sem var skiptinemi í skólanum var búin að vera í skiptinámi í Santa menntaskólanum í nokkra mánuði hún var á heimleið eftir nokkrar vikur hinum megin á hnettinum beið fjölskylda hennar eftir fréttum frá Texas hinum megin á hnettinum beið fjölskylda hennar eftir fréttum frá Texas árásin er sú síðan í febrúar þegar sautján féllu í

samtök nemenda þar sendu samúðarkveðjur á Twitter og minntu á baráttuna fyrir strangari

frá áramótum hafa tuttugu og tvær árásir af þessu tagi verið gerðar í skólum í

ríkisstjóri og öldungadeildarþingmaður frá Texas komu báðir fram á

í gærkvöld hvorugur þeirra minntist á byssur eða mögulega nauðsyn þess að takmarka aðgang að gagnaverum fylgir aukin hætta á tölvuárásum segir bandarískur sérfræðingur í netöryggismálum hún segir að upplýsingar og gögn sem geymd eru í tölvum séu oft mjög verðmæt og fólk geri sér almennt ekki grein

fyrir því hversu berskjaldað það sé net og

eru vaxandi ógn en almenningur virðist almennt ekki huga vel að netöryggismálum margir hugsa með sér hvers vegna ætti einhver að stela af mér og hverju eileen Decker sem hefur aðstoðað bæði lögreglu og stjórnvöld hér í netöryggismálum hélt erindi í Háskóla Íslands í gær og segir að hver og einn verði að taka ábyrgð á eigin öryggi í úttekt Oxford háskóla á netöryggismálum á Íslandi kemur fram að netvarnir sem hluti varnarmála sé veikasti hlekkurinn í kerfinu með

tilkomu öflugra gagnavera eykst áhugi tölvuþrjóta og segir að stjórnvöld verði að bregðast við

hundruð milljóna jafnvel meira en milljarður hafi fylgst með beinni útsendingu í dag frá brúðkaupi

og bandarísku leikkonunnar innblásin og skorinorð ræða bandarísks biskups í brúðkaupinu hefur vakið mikla athygli Harry Bretaprins er sjötti í

bresku krúnunnar það getur ekki talist líklegt að hann verði nokkurn tímann kóngur en brúðkaup hans og hefur fangað athygli Breta og heimsbyggðarinnar um eitt hundrað þúsund manns voru mættir til

og löngu áður en athöfnin hófst var hvert pláss

þau sex hundruð sem boðið var í kapelluna í kastala fóru að tínast inn um tíuleytið

og amma þeirra og afi Elísabet drotting

komu skömmu síðar á slaginu klukkan ellefu birtist svo brúðurin í kjólnum sem svo mikill spenningur var fyrir kjóllinn er verk bresks hönnuðar

spölinn upp að altarinu Harry setti upp hring og batt með því enda á langa hefð hjá hinum konungbornu í Bretlandi og svo var innblásin ræða sem bandaríski biskupinn

brúðhjónin geymdu fyrsta kossinn þar til þau komu út á tröppur kapellunnar og óku svo um

í hestvagni þar sem tugir þúsunda fögnuðu þeim

reiknað er með að hundruð

milljóna áhorfenda jafnvel meira en milljarður hafi fylgst með útsendingunni frá

í dag RÚV var með beina útsendingu þar sem Hulda g Geirsdóttir og Svavar Örn Svavarsson lýstu því sem fyrir augu bar fjöldi fólks var á bryggjunni brugghúsi á Granda

í Hafnarfirði var haldin konungleg veisla og svo er náttúrulega klæðnaðurinn alveg tipp topp fyrir hverju er eftirvæntingin helst það er náttúrulega kjóllinn hennar

að sjá hvað þau eru innilega hamingjusöm

sem er að halda hérna veisluna er besta vinkona

í mörg mörg ár og þetta er hennar áhugamál hún bauð okkur með þessu fallega bréfi sem við fengum

sent heim til okkar þannig að við erum búnar að bíða eftir þessu núna

tvær þrjár vikur stendur þetta undir væntingum þetta veldur engum vonbrigðum alveg eins og þetta átti að vera þau eru æðisleg hvað er æðislegt við þetta

er náttúrulega bara margt við erum að spá í kjólnum og okkur fannst meira að segja

í sjónvarpinu í dag litlu krakkarnir voru ógurlega sæt að að fylgja henni inn og svona okkur kjóllinn hennar

Harry algjör dúlla og prinsessubrúðkaup þetta er ekki ekki að valda neinum vonbrigðum við erum alveg búnar að tárast held ég allar aðeins og mér finnst eiginlega móðir brúðarinnar

standa upp úr bara hún lét ekki

demant í nefinu mér finnst það töff ég hefði nú viljað sjá mömmuna ganga með henni altarinu mér hefði fundist það mjög flott en hann gerði það vel

að setja inn nýjustu fréttir og svona og hafa gaman að og við til dæmis kusum í hverju myndi Elísabet vera hvaða lit fullt af fólki sem hefur komið með gjafir ein vinkona mín gaf mér bolla með mynd af brúðhjónunum á og ég er búin að drekka úr honum síðasta mánuðinn hatturinn minn kemur svilkona mín hún hannaði hann úr kjól ég heyrði eitthvað talað um hárið á Harry að það væri ekki alveg eins og

já einmitt það var einhver að tala um að það hefði verið eins og pabbi hans hefði greitt honum í morgun

oddvitar í Hafnarfirði leggja aðaláherslu á úrbætur í samgöngu og húsnæðismálum í bænum brýnasta verkefnið sé að ljúka tvöföldun Reykjanesbrautar í gegnum bæinn Sjálfstæðisflokkur og Björt

framtíð mynduðu meirihluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar eftir síðustu kosningar en ekkert framhald verður á því báðir fulltrúar Bjartrar framtíðar hafa sagt sig úr flokknum átta flokkar bjóða fram í Hafnarfirði og eins og víðast hvar annars staðar það hefur eitthvað gerst á kjörtímabilinu sem hefur leitt til þess að við fáum ekki fólkið til okkar

fyrir ungt fólk við þurfum raunverulega að hafa nægt framboð lóða

skipuleggja það með þeim hætti að það sé ákjósanlegt fyrir verktaka að byggja íbúðirnar

Hafnarfjörður hefur setið eftir þegar kemur að uppbyggingu íbúða á höfuðborgarsvæðinu hér eru

hefur verið hérna er flókið

eru íþyngjandi fyrir verktaka

þeir hafa einfaldlega ekki treyst sér til þess að framleiða eða byggja ódýrt og hagkvæmt húsnæði þessu þarf einfaldlega að breyta það eru enn í byggingu fjölbýlishús sem var úthlutað lóðir undir fyrir um tíu árum þau eru enn í byggingu

erum að úthluta lóðum í Skarðshlíð úthlutuðum fyrir rúmu einu ári lóðir undir fjölbýlishús sem eru að byrja að rísa og nú eru

til úthlutunar þannig að það gengur ágætlega og verður haldið áfram með það svæði í sumar við erum föst í

það mál sem allra allra fyrst þannig að við getum farið og rutt önnur svæði og skipulagt hverfi og byggt upp innviði þar bæjaryfirvöld hafa

barist fyrir því á kjörtímabilinu að tvöföldun Reykjanesbrautar í gegnum bæinn verði lokið og nær allir oddvitarnir eru sammála um að það sé eitt brýnasta verkefnið við búum auðvitað við það að hana keyra tugir þúsunda bíla á dag og umferðarþungi mikill og tafir mínum huga er það þó ekki alvarlegasta málið heldur hættan þar sem við erum með hverfi sitt hvoru megin við brautina og hverfi jafnvel í gíslingu því við þurfum að sækja þjónustu yfir það er svo mikið ófremdarástand þarna að

sem þurfa að komast um bæinn fara í gegnum hverfin og það eru jafnvel hverfi þar sem er þrjátíu kílómetra hámarkshraði og það er bara stórhætta af allri þessari þungu þungu umferð í gegnum hverfin og svo eru hverfi eins og í gíslingu því þau komast ekki nema fara í gegnum hringtorgin eða hjá Kaplakrika eða

og Píratar taka undir

en segja mikilvægt að huga að bættri stjórn bæjarins og skólamálum í leikskólamálum þá höfum við á þessu kjörtímabili haldið gjöldunum óbreyttum og við hjá gætum alveg hugsað okkur að láta þau smám saman hverfa þannig að leikskóladvöl kosti ekki neitt það fyrsta sem við kæmum í verk væri að gera úttekt á

hefur ekki verið gott samstarf tveggja daga var lýst yfir á Kúbu í dag eftir að hundrað og sjö fórust í flugslysi í gær nálægt alþjóðaflugvellinum við Havana höfuðborg landsins þrjár konur komust lífs af en eru milli heims og

skömmu eftir flugtak flestir farþeganna voru heimafólk en sex af níu manna áhöfn voru frá Mexíkó ekki er ljóst hvað olli slysinu en flugriti vélarinnar fannst í dag og gæti gefið vísbendingar um orsakirnar erfið bernska getur leitt af sér alls kyns langvinna sjúkdóma að því er nýleg rannsókn leiðir í ljós þeir sem hafa átt erfiða æsku eru líklegri til að glíma við verri tannheilsu bakflæði og hjarta og lungnasjúkdóma geðheilbrigði kvenna var umræðuefni á fundi Geðhjálpar og virk starfsendurhæfingar í vikunni Margrét Ólafía hefur starfað sem heimilislæknir og varði nýverið doktorsritgerð sína hún segir að þeir sem verða fyrir áfalli geti verið útsettari fyrir ýmsum sjúkdómum og kvillum við getum eiginlega nú í dag sagt að vísindin

búin að sýna vel fram á það eru mikil og sterk tengsl sérstaklega áfalla í æsku langvinnra heilsufarsvandamála á fullorðinsárum nýrri rannsóknir sýna líka að mikil streita og erfiðleikar á fullorðinsárum spila þungt hlutverk varðandi þróun sjúkdóma Margrét Ólafía vann rannsókn í Noregi athygli vakti að helmingur úrtaksins glímdi við

en það þýðir að þeir séu með tvo eða fleiri langvinna sjúkdóma en næstu niðurstöður voru

þær hversu sterk og mikil tengsl eru að upplifa æsku sína erfiða

á fullorðinsárum það er klassískt að segja andleg veikindi og í okkar rannsókn sáum við alveg sjöfalda áhættu á því að þróa með sér andleg veikindi á fullorðinsárum við skoðuðum tuttugu og einn sjúkdóm og við sáum að tengslin voru sterk við

ótrúlegustu sjúkdóma í rauninni alla sjúkdómana sem við skoðuðum nema tvo þar má

verri tannheilsu hjarta og æðasjúkdóma lungnasjúkdóma í rauninni næstum alla langvinna sjúkdóma Margrét Ólafía hvetur til vitundarvakningar í samfélaginu og

betur sé hugað að börnum að börn viti hvert þau gætu leitað á öruggan stað til að ræða svona hluti það myndi skipta afskaplega miklu máli íbúar miðborgarinnar og grónari hverfa gætu þurft að greiða meira en aðrir fyrir nýja svokallaða undir sorp þeir koma í stað borgin lítur svo á að kaup og rekstur þeirra eigi að vera á höndum verður komið fyrir víða í borginni á næstu vikum og mánuðum þeir eru hentugir í þéttri byggð þar sem landrými er lítið steyptur kassi er settur ofan í jörðina ofan í hann fellur gámur og á honum er lúga sem úrgangur er settur ofan í hægt verður að flokka í allt að fimm úrgangsflokka

nú að æfa sig með ný tæki og tól sem þarf til að losa

tekur í sundur geturðu gert það núna

henta víða til dæmis hér á

ráð fyrir gámum í hvorum enda því

til að hirða rusl en það er hængur á gámarnir eru dýrir og nú er nokkur reikistefna um það hver borgi brúsann íbúarnir eða borgin í eldri hverfum þar sem aðgengi að ílátum er slæmt þá er ákveðinn hagur í því að

skipta úr þessum hefðbundnu lausnum fyrir djúpgáma en það getur verið flókið í eldri hverfum þar sem er mikið af

hagur íbúa að losa um sorpgeymslur sem eru

ætlaðar fyrir hefðbundnar tunnur og þá er hægt að nýta það rými fyrir hjól eða hvaðeina sem íbúar kjósa

þannig að þetta er ákveðið hagkvæmi þar gámarnir eru nú á deiliskipulagi tólf svæða í borgarlandinu sum þeirra til dæmis við

hafa enn ekki verið rædd í nefndum og ráðum borgarinnar og því enn óvíst hver niðurstaðan verður íbúar þurfa þó líklega alltaf að taka þátt í kostnaði gert er ráð fyrir að fimm gáma sett kosti upp undir tuttugu milljónir króna sorphirða er

íbúa Páll Ragnar Pálsson tónskáld hlaut í gær aðalverðlaun alþjóðlega haldið er í Búdapest í Ungverjalandi fyrir

konsertinn var saminn sérstaklega fyrir Sæunni Þorsteinsdóttur sellóleikara hún er nú stödd hér á landi eftir að hafa flutt verkið í Hamborg og Los Angeles Sæunn kemur fram á tónleikum í Hörpu á en hér sjáum við og heyrum hana spila

óvissa um meðferðarúrræði fyrir börn sem hingað til hafa farið á sjúkrahúsið Vog má ekki vara mikið lengur segir forstöðumaður Stuðla heilbrigðisráðherra segir að verið sé að leita lausna netvarnir eru

veikasti hlekkur varnarmála á Íslandi samkvæmt úttekt Oxford háskóla sérfræðingur í netöryggi segir almenning ekki gera sér grein fyrir aukinni hættu á tölvuárásum tuttugu og tvær skotárásir hafa verið gerðar í bandarískum skólum frá áramótum faðir skiptinema frá Pakistan sem var myrtur í Texas í gær reyndi í örvæntingu að ná í hana eftir að fréttir bárust af árásinni tugir þúsunda voru viðstaddir brúðkaup

í Bretlandi í dag víða um heim fylgdist fólk með beinni útsendingu frá brúðkaupinu einnig hér á landi svokallaðir

koma á næstu vikum í stað sorptunna og grenndargáma víða í Reykjavík tunnurnar hverfa og gámarnir færast fjær íbúum sem gætu sjálfir þurft að greiða fyrir næstu fréttir okkar eru í útvarpinu klukkan tíu í kvöld við minnum sem ætíð á að vefur okkar ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn veriði sæl